Kada xa'ana in mui ndeliyi tnu te dakeña winuñu nyikona yara, kada xawana in mui kidawani ni kaxa kada xawana familienxi ndida nyuniñaxi nyuku xa xaxaniñi ko winiñe ke, kua muli, kua ni ke winu nyikona yara nyikona yuxa ndaku nxu ku xetiunu ya'a ñuunu ya'a.